Yi'n yei, yi'n biza, yi'n nole'i, yi'n mbya'za, kob yi'na, kob yi'na na kuando ze kexmen yi'n yeba'na yo'i kon la yex natatamod ndyaba lo yej nchamena'.